जो जानवर चे ना सू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मा जो ज्ञान च अपणु पहुचांदा चा वो क्वे भी माध्यम हो सकदु पहुचांदू